Ngomi nako biasa kampong kampong oka mia saeke isiri manege jaje saujo ma soka so ja tetoro aje josgapala man menga oko.